<noise> <hesitation> Vidin'ny tômôbila ohatra hoe tômôbila vaovao zainy ohatra hoe tômôbilanvaovao zainy a akeokeo amin'ny <hesitation> zato tapitrisa akeo zany vidiny. De raha ohatra hoe tômôbila efa nampiasaina efa ela de mitsatsaka akeo zany hoe dimampolo tapitrisa akeoeo zany ny vidiny satria efa ela izy efa ela niasana de efa mety efa mora simba.